Ley ñalowma fu e heeƴa wakkati gooto hono kiikiiɗe en. O jannga sona o heeƴe wakkati gooto kaa oo kaa fati maka ñanka tawe o janngayi. <hesitation> Nii waɗta jon kaa so o hiɓɓina hono ko o ndaarta koo kaa, e banngal jannde.